एक एसी कमरा में मौजूद गरम हवा के वहाँ से बाहर निकालेला। फिर वो कमरा में अपने अंदर लागल उपकरण के मदद से हवा के ठंडा करके वापिस कमरा में डालेला। एसी बिजली का इस्तेमाल करेला बाहर के हवा के ठंडा बनावे में जौन कि ऊ कमरा के अंदर डालेला एह वजह से एसी एक कमरा के ठंडा कर सकेला।